Leddi Peeru ni hanndi ma leddi on nde ndu ɗon mari nyaamndu soosay, boo ndu mari yimɓe soosay, kala nyaamndu ɓe nyaamata pat woodi irin yimɓe nyaamata irin nyaamndu may haa pelle may. Ɓe ɗo nyaama maaloori soosay, ɓe ɗo nyaama albasa, ɓe ɗo nyaama salad be karas, ɓe ɗon boo mari liɗɗi, ɓe ɗon mari hnm- kusel, kusel na'i, ɓe ɗon boo nyaama kusel alade.